Ngoji nako tomagae kia inomo lo duru ihali manege kao lalapan dioa so totemo lalapan karna sebab ena manege nako wo tugala lalapan ena harus ngone wo tagi <noise> kota oko karna ngone manena lolodaka mane ngone meiya jo wukunuwa de manege sebab sokonoke so totemo ihali karna akses untuk wo tugala lalapan manege harus ngone wo tagi kota ika atau womasdingoto kota oko aje ona ja dingoto ngone isa manege lo kai hali nako sampe ngone nanga ngone ino manege.